यदि मेरो देस का खानेकुरा का परिकार हरु उपलब्ध गरौने मेरो आफ्नै रेस्टुरेन्ट थ्यो भनेपछा, मुइ बिहानको नास्ता माइ कोदो को रोटि, दुध, दहि इन चिज राख्नन्थ्या । दिउसो को खाना माइ भात, दाल, तरकारि, अचार हरु राखन्थ्या। अनि बेलुका को खाना अलि कम सरिर लाइ कम लोड पड्ड्या सामान्य गहु को रोटी, मकै को रोटी अनि तरकारि, मोहि इसा कुरा हरु उपलब्द गरौन्थ्या ।